vita bata do dal marorikana vita wume ta wunal gul kana graha ango kana vita ani dal tina nayin gargra gwaftakina nda inaghni gol ɗakana gol gahan todal ɗakana sai kubafla t imufa imufa pghaflo mbazalo da imufa t kda kdado da aya namuwa guloŋ ikwa tsa vita kufkuba imufagha tuwo fafa ka imufa kwafkubaɗe mbazaka shinkafa gha pghanka maganaka tur daidaya ama ɗakana sai k kap gul kɗata mbaz zɗa-zɗa amdiya gul inahana gul k-dodo mbɗaɗa kɗakanana ko dantal gaba daya haf done mna gul kɗakana aya namuwa sakar nayen sakoro sabama sai donka, vita donka doghwana two zɗbu kanayen skoro, amma ɗakana haf donee gul mbɗata tala ka dughum inahanana gul zlavata gul klagata tozka shinkafana yab yab yo kaghe kɗa ti inahana to neka inaha da da inahani ɗafa na dafa stodal ghla bamana naye inahana ko va nga kova gər shinkafa asli saŋgta gwol tuvagha ma na da phgka imufa tadiya kana puta-putaka saŋgata tuvagha vita ɗaɗɗgaka maga magaka dawkt gərata kufkuba kufkubaka imufaghama kana imufa Guka pghanta memufa dontaka aŋ do todal aŋ d-ŋgne, amma unda todal aŋ d-ŋgne, amma unda todal aŋ d-ŋgne ha naɗe mog dughuna maŋ uda tb tabghal imufa taghaŋo pf-pghal mufagh tasghasɗoko kana mbɗa gana mbɗaka imufa t vagha go vaghatan inahana mimufa hinaɗa taghasɗoko guka da inaha da tmapta tabtmakana guka da fafta tuvo guley nana eman aŋ huɗina guda ɓətsapta ɓəts kada suta guka da mbɗa-gata guka da plunta, pluntaka ti fiti pla ts fiti neɗ beə mego plt pluntaka ts fili umplon snuku uta punplaka aŋ snukna ko fiti həsa magŋ aŋ snuku gwa sŋgeb ts fiti to naya vita lavlaka surfa surfaka da nahka na madika forinya amma unda da dontaka aŋ dna ha muhlin ngne ɗoghuna amma ha da mog mannayawo nayu puta-puta dota zɗdukanmidiya sabsa lala dan mimi doda psla-psla unda zɗukin ŋgne sabsandiya ha da zɗa maŋ unda t pghal immifan diyo nɗeɗow naya guleŋ amye pghanlo naye hinaɗa andiya gul tmapta amma nana donda kana puta-puta pslata zɗukin ma spsa da mimi guka gulen da vrata gulen tmapta guleŋ go da vrata fafta tuvo guda gu su imam diya susa iman diya ɓatsp ɓets imandiya gul da plunta. Too vita sabsaka vita maga magaka lablalm magata aŋ inji saŋbsaŋgsalo to goka dodo unda pghanal imufa ŋgne nda unda dol ndodo gargra inahanatan shifukatan naye ko kopa həisai magaka dka da nahka ndaf-ndagha dughum naye guleŋe puta-puta nana shifuka sa da shifukna makurna puta-puta shifarafta avla duk puta-puta pstafa shifavafshifa amma nana pghaka imufa nda pghna naye vita ko kopa tale stɗaska guka do da nəghka mandika kopi həisai tsɗaska nayee mag inahana taghan unda psla unpuslo tda taghan dukando naye ɗowee kwarawanta vita dodka magat magaka shinkafagha apsa dughumgh unpgha imandiya kufkuba immi papsaka daruwagha ko kuma dughumagh lamba hknamsaka kana panpgheka amdiya guka pagha imutuwa taghen imfu krup vita papghaɗe psəka inahana pəsaka <noise> pasaka inahana kudumi slhafka slhafka funka ɓəts kada su t ima da dota amma ha da pəslatu do daɗ na təghasɗoko tsp slaf-slɗaka guleŋ guka tam mim ngne taptəmaka guka da fafth tuvo kəna həmaka do ts im taghaŋo. Va iman slwa ghvən angne naye da-d da da da inahan da kɗata pəslana əwe inahana gu ka da da pəsluta mbəɗay-mbəɗey hr ɓəst-ɗapta bəst-ɓəstka kap əah mandroke da drokɗe kak guka da da kla gata guka mbɗagata ts inahana ts ina da plata gha nayee undrha kena unda snan yaɗ. Sa mune sa mogiyan lokaciya hata lambalna da gwozo ha slna monu guleŋ yee ko ga shi ha koɓo inahanu unda shiɗi jəbka ts dat ŋd. Inahana dat indzi ma labka da dŋagha tas həisama vita tas taba vita da hɗka ɗari həisa gaghan tas həisa ɗari ufaɗa ghaŋ nda koɓa hɗo, babar baba ɗ. ɗodzka yobe go nda koɓini gul koɓo hɗ taghan koɓa səkwa babri unda siɗi guka stɗas hɗay inahana stɗas tas ufada, tas ufaɗa tas htafanakan stə-stiɗaka tas tale da hɗa datal da hɗa ɗatal tas ufaɗa guleŋ aŋ ga dada inji babri yobe babar tas htafana kana dari həisa ŋ-ŋ inahona aŋ yobe dari həisa aŋ yobe tas həisa koɓin hɗin guleŋ hɗ hɗin ɗari hwtefa to hiɗat hɗa kane naye unda siɗi Guka da həls bata tas hwtafa tas həisa gul da vlaɗata vita hahɗalo tas ufada aŋga tan gahaŋ sa mono, le ghin ghin nakana sakoro drmak ufaɗ ufaɗa mba-mbaɗ kana dzwab ts ghine buha həisa dzwab ts anga səɓkeba səba makwəni koɓa mota kaba da kal anga la snagbe tundo həisa buha drmuk ufaɗ-ufaɗa ko mbət səkadai drumk tala ts səkadai drumk həisa, həisa tswab dzwabɗe amma ɗakanakɗi drmuk konɗeg wurnaw, gdzanta ghin wo, adi dila ghin kakma kts dzaka dubu ghiŋ ngne adi kakma sai dza dza ka kobo to mbawa inaha na inahan əah duniye slamawata laha mtata nahaŋge ftanta namuwa hanɓɗo kwaranfakana sa twal sa la mtala ko sa manntannene mbawa twul gul sa manta undna hal fiti alfang ikwa dzo-dz wohəi sakur amma kɗa kana kowa sluslaməɗe kowa inahana tangh ka ɗakana mamta vio mutini sasɗokini, sasɗokini guleŋ vita maganag sadakini həkeni həmbol tuwal ɗakanu va vita mutuka dadin ma vita pəɗa-pəɗal gul vrata dat inahana həmabul kurna avah kaza-kaza-kaza-kaza undzuka duniyo aduwe pɗata mamuwa uzini Ha gwada kaza- kaza mbawa da inahana dunyo sakwarakwara damuwa sakoro vita dzagha duniya sakur na undan hɗaluwa nana na ghange dzhe dan kusheghe lan kushegle dzagha dan hɗa luwa gol na naye kɗakana həgə da boblo haga da bobalana wane inahana gol naye naghah həga bakana ɗa kana həga bobal ɗakanana und tanahka ftira həta damiya amma dzwaka pəhg həga na dzaghenaɗe a madika aldzanna duniya bobkɗakana həmbal kurkɗakana aah zugna maɗna ha nda ina zun yaghu vlayo aah drabli mun slana da damban bata saudya həmbal kur ɗakanu sai gwada hegə mogal ɗakana too nana ndzuk raywabew uzinaɗo naye ɗowee kwaranta v-vita ha kiɓoɗ koɓa ghaɗe nəghaka an toba uzina ghini ko kəmata ghaɗe ko uzinan uzina magha, ko uzina daslanga gha vita ha koɓinu wo aah məne eah ha koɓa da mbɗad dzvaghuwo mbɗa da mbɗa dzv nɗə ɗə vhinka vita vlunta vlaka kəwta ma vlunka vita kunna dumung da valka məɗə vlunkaha nəɗe guley kwaranta kana aah zugna maɗe vlita gina ko dze dzai ma ne da magita kak na aa. Kəgh ma magaka ay kəgh da mbsɗ dzovagha korantaka na ah ah ko dzadzima pəle da pəlire nai da pəlu aa mandaibu, koruhe amma ɗakana hal mon baɗ dzəvu <hesitation> vita dza-dza dadiy tə kobo sai gwaɗa həge ɗowka, həgana, kəɗata-kəɗaka bə tə həgama kadzuwal guka dzagha daymədiya, mətaka, amma vita tamakana tamaka tə zəg laymbagha ko mətaka ma da mog həŋ adu'a maka mena-mene ayya mena-mene way həma da taimakita neh vaa mena-mene pəɗata kana ma dosi wahalana gol koro, ko məte-məta dadin ma, amma guka mon həga ba wai manataka, manatak həga golu am mana, amma ha unda siɗi kana na gu da mon həga həgin yakai hutafa, gabadaya guləŋ gashi tale unda da tsuhurataɗ amədiya, amna ƙ glagiwunta mena-mene, ko sai bai irin inna mene-mene, bata und tala kana ko ba sai bai in inna mena mene, sai bai in mena-mene a'a mandaya bedu, kor gwaɗa uzinaghni a'a kəmata ɗana fa sa graɗe fa taguy we sa manayiy <hesitation> inaha mannday fa, kaza gashi ha koɓu av'linu yagha anun vəli kata inna mbaɗa dzov kuka vulunka nayegira Amma gra sə tuzinha graye dzadzaka kob gra bewo ai gra bayu ai, naye be dzuka duniya ɗakanu ai, ye amma ɗakana kara kada tə nəghi kana kaɗa ha uva-gra laha maga nayiŋ inaha tsəpayin təhəŋ na nayiŋe da dzeb mihaha tən li mataŋ dat inaha nayiye la səptahən, amma ɗakana nahaye la inaha dakana koɓo amma ko gamava kəni kana wai tsamiku tsa, ko ɗowi sə tsamaɗata amma tutri tsamaɗata, tsamikawo tsamiku kadah kadahəŋ gamavayiy, gamavataɗ nda həy, ha unnda gamavayiŋ nda həŋ kana, vitaya həkna həŋ gui gə yaghw nahay guhəy zləgh, a'a tsami kəniw tsa nda həy a'a ɗowyiŋ kə tsamaɗata amma tsamaɗa bayuŋuwo gahəŋ tsanik'niwo? Yaɗ səpawata, yaɗ səpawata na tsamikniwo? Ko yo mena-mene tsa ayya tsamaɗa-tsamayiŋ ree sai ɗikwi tsamaɗata ɗakana ko tsamikawo səkur kənawo? A'a ne faravatana? Ayya kək gayutaya naye kol tsamaɗatayiy gahəŋ ndi ayya gayu-gayina, kəghiniya ko sənaŋ kəni und kana madika sənay kəni wo, ma-ma təval kəni inna dzəvaghni mund kana ko gayuk ŋgane maha und da gwayaghva mandayu ai, to nanəhaka tunda kana sa sənsənaka amma gayu-gaya